Ny aspirateur na kofafa mandeha courant ndreky agnisany fitaovana avy tandafy ampesegny mba ankamoramora resaka fagnadiovana tragno zany hoe zany, alegna le aspirateur atsofotro agnaty prise a, de izy amize zany alefa aminy toerana malaladalaka agnatin'ny tragno agnatin'ny chambre zany zany hoe zany raha ohatra hoe agnadio tragno de atao esosorina ny f- ôhatra hoe kapa a fitaovana famafa regny de alefa amize n'y aspirateur ze mamafa ny tragno fa tsy olombelogno mamafa azy fa asan'ny courant de karahan'zegny zany ny fomba fampesana n'y aspirateur.